I' s'arregordus mius funt medas e bellus poita candu fia piticca fiat totu diversu, totu u' atera cosa, nci fiat felicidadi, nci fiat giogu, nci fiat totu <hesitation> e genti anziana chi si raccontant cosas candu si setziant a su friscu, però is arregordus prus bellus fiant is piciocheddus, nasciu, ah bellu, andaiaus a reu po i' sartus, furriaus totu <hesitation> frutta poita si praxiat mancai fessit crua, ita ndi fadiat, si preniaus i' busciacas de figuera, <laughs> de pruna, de cussu chi agatiaus, fiat totu bellu, poi nci fiat sa tzia de mama chi fadiat su pani in domu e si preparat sa merenda, aici si narat, u' totu, pani cun pabassa, pani cun mendula, pani cun- cun nuxi, pani cu pagu pagu tzuccuru e zaffanau, fiat totu bellu, teniaus fami, poita ca fiaus pipius non cumprendiaus, insaras non nci ndi fiant merendinas, fiat totu prus bellu, donnia cosa. E poi aterus arregordus funt is maistras, signora Domenica, u' angiulu fiat cussa femina Deu fia pruaxedda puru però issa at tentu sempri passienzia cun mei, seu sempri andat beni in totus i' materias, poita candu fadia a mala non timiat mancu a mi certai, no non ndi fadiat nudda e poi ddu narat a mama puru e mama gei scudiat puru cancu orixedda. <hesitation> e fia diaicci. <hesitation> Aterus arregordus gioghiaus in bixinau, gioghiaus a birillias poita non timiaus mancu da giogai cun piciocheddus mascus, fiat bellu pocussu, fiaus totus amigaus, totus, mascus feminas, fiaus totus ogualis, e duncas gioghiaus a birillias e poi a sartai a funi, a campana, gioghiaus a cuai e si cuaiaus medas bortas in dom'e tzia Adelaria, ddoi teniat una mat'e figuera, s'apicuaiaus finzas ingunis poita fiat bellu, in custu tempus papaiaus figuera puru, quindi, ddoi teniat totu sa fruta ingunis <hesitation> e fiat una pratza manna, teniat u' magasinu, ddoi fiant is feminas anzianas chi si setziant in su friscu ingunis, duncas si controllant puru, <hesitation> acconciant, contant contixeddus chi nosu mancu cumprendiaus, forzis imui, cumprendendi a manna calincuna cosa m'arregordu de cussu chi narant, eh va bè, però insaras non ddu cumprendiaus e fiat bellu, fiat bellu totu <hesitation> aterus giogus, boh, non mi nd'arregordu, non mi nd'arregordu. <hesitation> poi candu fia pitichedda mama m'arregolliat a frumini poita issa depiat sciacuai e teniat lissias alenas puru, quindi m'arregolliat a frumini e mi 'onat u' muccadoreddu e deu giogà cun cussu muccadoreddu a sciacuai, <hesitation> a pei in s'acua, cussus puru funt arregordus e fia piticheda puru insaras, meda pitica, poita in domu non mi lassat a sola. Candu m'at cumenzau a lassai sola forzis tenia un ses annus ma poita in bixinau controllant a totus, is chi abarrant in domu chi non andant a traballai, is feminas mannas, s'atendiant <hesitation> a candu prandiaus in d'u' logu a candu prandiaus in d'u' ateru, però non nci fiant problemas, u' prat'e minestra nci fiat po totus. E quindi est diaici, cussu puru est u' arregordu, mama cun sa liauna a conca, cun su bangheddu, sciadada, nd'at fatu de sacrificiu po sa familia, ma funt tempus passaus. <hesitation> bellu candu andà a iscola poita fiaus medas, non fiat cumenti a oi, funt dexi o doxi in d'una classi, nosu fiaus trintadus, totus a una classi, sa maistra fadiat totu, donnia arratz'e cosa, matematica italiano scienze geografia, di tutto e di più E comunque fiat bellu insaras puru, nd'apu fatu de recitas, apu cumentzau de s'asilu, sa primu recita chi apu fatu fia unu leprottu, sa segundu recita fiat me in iscola <hesitation> iaus fatu una recita per il mercato comune europeo, seu becitedda deu, e ia si fiat spettau a sa classi nostra s'Olanda, <hesitation> mama e sa maistra e sa mama de sa maistrafadendi gunneddas de carta crespa, <hesitation> e capededdus ddus fadiat sa mam'e sa maistra, totus bellixeddus, cun is abixeddas a foras <laughs> tipu is capededdus olandesus, poi po fai biri ca fiaus de s'Olanda totu incollau beni beni totus tulipanus in cuddu divantalieddu biancu sempri de paperi, totu bellixeddu <hesitation> insaras puru fiat u' bellu <hesitation> una bella cosa e poi dopu cussu, custu fotzis fiat in terza elementari in quinta elementari mi fiat toccau a fai il discorso di chiusura di fine anno. Apu finzas aportu is froris a sa direttrice, totu bellu, tengiu arregordus bellissimus de s'infanzia mia, tropu tropu tropu, bellu. <hesitation> poi nci fiant sorrestas mias, cun d'una andà a iscola, cu cussa, s'atera fiat prus manna de nosu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 E quindi nci passat totu s'istadi ingunis <hesitation> andà a mari, <hesitation> fiat bellu, poi Portotorres non est chi fessit una biddixedda, fut una bidda manna, e calincuna 'orta a fragu de fenolo puru narant <laughs> fradilis mius. Deu mancu scidia ita fiat su fenolo, bidia sa <hesitation> sa pampa in cussa <hesitation> in cussus tubus mannus mannus <laughs> però andiaus a mari, si spassiaius, calincuna 'orta m'at spizuau calincunu cavuru puru, però gei mi seu arrangiat, mi 'onant <hesitation> i' suggerimentus is ideas, là ca inguni non ti depis sei ca ddoi est unu cavuru, stesianci, là ca depis ghetai a nadai aicci, apu imparau a ghetà a nadai cu' i cussus, fia giai giai mascu cumenti a i cussus. Mancai sia femina, bellu bellu tropu bellu insaras puru E abarrà tres mesis inguni, poita mi ndi torrant cussus po santa Maria. Po santa Maria si fadiat su prangiu in domu, mama fadiat grandu prangiu <hesitation> spaghitus cun zafanau e petz'e pudda e poi petza arrustida e conillu a suchitu, poi de Portotorres tziu miu fiat sempri ingiru cun su camion, ndi portat una cascit'e pisci, toccat a coi cussu puru. A bortas si firmat a Aristanis, candu fiat calendi de Portotorres, cumenti est lompiu a de innoi fadiat, scarigat su pisci, pisci, srindia, maboni, si firmat in cussas biddas chi fadiant totu cosas diaicci. <hesitation> boh, non m'est mancau mai nudda, bellu